Dɨ kiya na wuya sɨbɨ saboda wanka mɨm mɨnata tsa shawarɨ du badɨ zuwa al. adai dɨ tɨlusɨ ɗe wi al. ada akamata dɨ wɨtlɨmi niwasɨ di hore wutlimi niwasɨ a al. ada ba miye mara gharaho nima tu domin kusan conakɨn mi ki al. ada na viyakam don conakɨn hamba data ɗɨma matasa nima a zusɨ al. ada nama miya dɨ kiya na wuya sɨbɨ tlinma tarbiya katsikatsinau saboda wanka irin agɨzhɨ madata ɗɨma conakɨn mɨzuwa dambɨ tuntini conakɨn kaga conakɨn hamba data ɗɨma matasa nima ɗɨma matasa nima conakɨn dɨm dambu ndima dikawai shiyantaka hata sɨnsu bana data shayi ka to tiji, tiji hamba ndukiya coonakɨ amma al. ada nama ka ɗiga du fa wuya dubu ndidmafa dabu shikenan fatlifasu do sarkin nomai kaga coonkɨ wɨ al. ada moyu kokume wishagon taka fisu gama sɨmai to coonakɨ kusa masa nima ndima wankwa. Saboda wanka mɨnta rawana miye miyeni akamata na piyata al. ada nama bami sɨnau ji tarbiya na wutlɨmi yauwa al. ada na addini geyi amma conakɨn al. ada nama ba tsafe tsafe conakɨn tɨmana anfaniyaga dɨkunamau domin tɨma anfaniyu saboda wank akamata midai miyata kama kumayana natana zuwa wutlɨmi nina da tɨlatlin do al. ada badu na sinmau saboda haka kaga al. ada nama nasɨnganya tagan ganya ko tangan meki ka ɗɨnga du gyaruniye tsɨgɨka da wuya ji fa mara matasa data ɗɨma shegantaka kaga to conakɨn dage miye tɨlama ɗo sal conakɨn tlɨnaya ɨna gyaruni ɨna wutltɨmi ndyam kutɨ wutɨ saboda wanka ji kaga mi zusu al. ada namai mi kiya al. ada badu tɨma anfaniyu hada naya lainafu azuwa gɨdza ghamusɨ kaga dɨma gɨzha ghamusi kaga fi bahɨ fa zama ɗɨngaya ndu wi hama fada vayati ka ɗɨma ka dɨ ra kalpɨfai saboda haka a kamata mi piyata al. ada nama mi miyemiyeni saboda haka al. ada nama tɨ katsɨ katsɨna dɨma dɨ wakɨwakɨnau al. ada ba addini ji mi kamata mi kiyau amma mita zuwa al. ada nama miyemiye ni.